Oyilo berezil tun, to 'o bɛ tawɛ a cansan pedoro albarɛse kabarali na lo a nuunɛ ro wobe cururu unh tin a ma woro loro bɛ a bereziliɛn matete ,ro a pɔrtigɛ mɛ a ro be na a berezil a yenu loo.